Hjn a osi hc yi ebjyj w'adwen dj no bo yj dzen naaso nokwarsjm nyi iyi ntsi dj hjn bi a woetwuw no aborckyir ama agogow ma wcdze brj hom ha ma wctc no bi. Iyi amon koraa na m'akera medze aba morotcn ama hcn ntsi sj erotc a iyi cntse dj biribi a wcasesa adze bi wc ho ntsi crebjsj ma akctc fofor ahyj ananmu. Ma cyj hu so mpo nye dj, iyi wcmfa fangow na wcdze twuw o, nsu ara na ohia ntsi tc na nnsj wo sika.